Thingokho thiamanya mundu wathiruka isa yothiyethanga shiokhuria thikhumanyanga khunorurira saa erya khusirivwa nithiva nithiwonjere inzala niulanga saa nthingokho thiosi thitha wori, manya sa thinyanga khuria shichira thivethanga nithiwonjere inzala kata mundu niyeva nathia inayo, niula saa wairi nomanya saa iri nde isauti yayikholanga, nolola saa niyitha woriyikhuyenganga saa niri nde muliyo fulani, nomanya saa ino ni ingokho yanje kata nivachivala saa asi niri nivirwe mundu nachirera nachivala saa khusirivwa, nolola saa nithia khwinjira saa wori.